Ne winya kulia enyama maduka madami neravire dave okholanga. Osanikirianga kumahiga, orejaa kumahiga, no otaga kukalakalamo no otamo echumbi neiya, nakulakania machi kawako pe. Eye kabisa, machi gawemo yame ga no kachumbi. Baas ni wakatamo, niyakoma ga oredza dza yahoo okhalakao dza kadididi kadidi nolya. Seviya da ovedza wazamba zigerms zyarulamo zyosi yayoma ga chumbi yayira zigerms. Ne madiku luno lundi kuno, enyama emenya za vulahi vwene, enyama onyela kuula enyama kandi nora mufridge, ne fridge iwekola ligina, enyama senyela kuviya tawe, oinakoma dza kidogo, nora mmatsi kayile ne kayiniako <hesitation> snow yive kuinyama <hesitation> kulu nodeka enyama yayenonoka da kho ya kale vasambanga vasinikiria valanganga kusanigiria, nivakasaganigiria ni vata ekulu yahoo ni vakalakakho kadididi nivadeka yahoma dza gagaga yeneyo yinyela kuvola dawe. Ne ya mufridge netsindiwanga nende barafu khandi barafu chifanyanga yama gagaga sevola dave. Kho lwa khala valinga mudlo. Kamadiku lundi kano ni kano ni mufridge. Efridge ni madiku kano, madiku kali ka kale ka vali ka vakuka khale, kali kusanigiria ku mahiga. Kho mashiga, ne yinyama ya maga na khachumbi kalimo. Khwenya dza kadidi nakhulia, onyaa kulia yinyama ku mwaka nelaviyire dawe ne ya mufridge khandi onyaa kuliako madiku, efridge yivedzaa yataa ku ice, germs dzifa dziakafwa dzinyende dzilikwitsamo dave.